Fomba fagnatonoa leguma agnaty laforo da tsy haiko loatsy satria zaho tsy mana laforo aloha. Fe angamba gny eritseritsiko da hoe, diovy soa le leguma, ofasa, afahy ze raha tsy metimety aminazy da, ampidiry agnaty laforo ao, de angamba avela masaky sy mafana ao, voatono ao de ajotso, mety zay angamba gny fomba fanova anazy fa zaho tsy de sura loatry.